Siip om tuu jaos, et hinnäst mõskõq. Täl om sääne efekt, et tä võtt kõik mustusõ naha päält vallalõ ja sis <hesitation> peräst viiga mõskõq tulõ taa ärq.